A ɓuran yiɗugo lattugo goɗɗo mo ɓe ɓuri anɗugo naa ko a ɓuran yiɗugo lattugo mo ɓuri fer'nɗam nɗen nɗen ko waɗi